Hأول شيء ابدأ اشارك في انشطة مجتمعية زي النوادي الرياضية ودورات تعليمية كمان اروح اماكن تجمعات زي الكافيهات او الحدائق أكوني اجتماعي وابدأ بالسؤال او الحديث البسيط أحاول تواصل مع زملائ الشغل او الجيران وبهذا الشكل ابدأ اكون علاقات جديدة والقي اصحاب.